eleh nigum kammai eleh machine kamai eleh ɓai na minji na da kumi ka yippam don ma kijimo shusheno shoo nin eleh di diyuwi shina di yandina nima nigam mo kama bai mo, sai kuma jenerato ma taddigo ii dii dinii di yi kara ta kumo nin ya "di-di" di eleh diyi bang ta kumoh nonyi ninya kunji nin eleh, eli jeneratoi ninya u chuji chonom sai ku ma eleh bai makuyi ya diya tantan non shunu diyi yawo yawo ri shacki mina makar ya yawo yawo mo shuci niya a shinji chonwallam nin ele.